Karaza finga fampiasa andakozia zañy da misy finga pisaky fihiñana. Karazan-draha maro mañaky vary, balahazo, bageda da misy finga laliky fihiña teña rami- raha misy roa da misy koa finga laliky be boribory fasia laoky misy roa ataon-dreo saladie moa zay.